ʜen zem dega̱ la tong muan nda̱ pe, kuma hen la tong muan muan, hen tong muan a de yamna̱a̱n na̱ nɗe kaduna, tsem muk kuma a magwen, ni gaskiya ni nɗe tong sam yi ƙek men ba, ni nɗe tong temeke men yi sosai, kuma hen nɗe tong ɓoolnaan yi, fe ni ntong kaduna, hen nɗe tong ɓoolnaan yi ga̱ eep wakaam ga̱pa̱ ni, jap muk nda̱ mat muk nɗeɗi kuma a ma̱japna̱a̱n na̱, ma̱mai muop nɗeɗi mpe hok kambok ndatengnaan hen nɗe tong ɓool ga̱ yi, ma̱japna̱a̱n ɴa̱ ma̱ᴍai ᴍa̱ɗe nkaduna eep wakaam ga̱pa̱ muop kuma nin tyakpya ga̱pa̱ muop, ga̱pa̱ muop nierang ga̱ɗemen muop ga̱shin bi mmuk shieyi nlu, ɗe muop ga̱shin yi ɗe muop ga̱ɓat yi dega̱. tyop kuma naan ga̱ eep wakaam ga̱pa̱ muop, muop ga̱shin bi hok ta̱ɗong ɗe naan ga̱ eep wakaam pa̱ muop ga̱nin ndatengnaan ga̱nin ga̱pa̱ muop ɗe muop ga̱yok yi de lu, eep wakaam ga̱pa̱ muop ga̱nin muop ga̱ wakaam nlu ɗe muop ga̱yok yi ga̱shang ma̱gurum muop ga̱pe muop niet nɗe kouye, ndatengnaan hen nɗe ɓool ga̱yi dip ma̱ ga̱pemuop nɗe tong shin biga̱nian yi nda̱ muop, ndatengnaan kambok ma̱nɗe ma̱ɓool ga̱ yi, shin eep wakaam a ga̱ ga̱da̱ ga̱men ga̱yil nna̱, tsa ga̱niet men de ɗe ma̱swa wala yi ba, shin bi ga̱fe shietan tong sa̱ kunya ga̱men so hen nɗe tong ɓool ga̱ yi dip jap mmuk men ga̱fe muop nɗeɗi mpe hok, eep wakaam ga̱pa̱ muop kuma muop ga̱shin bi ga̱pe muop ɗa shie pa̱ ma̱gurum muop.